ثقافة الصين غنية وعريقة وتعود لالاف السنين فلديهم من التاريخ والفلسفة <hesitation> تاريخا طويلا وايظًا اللغة الصينية خاصة اللغة المندرينية واحدةً من اكثر اللغات تحدثًا في العالم ولديهم <hesitation> العديد من الفنون والاحتفالات والمهرجانات وطبخهم فالصين لديها <hesitation> أنواع اطباق شهيرة و <hesitation> ولديهم الطب التقليدي.